Ba maalɛ paanu se'em de la, fu som ti fu tara zom n ani suŋa. Zom la da tara kuga koo zom la da tara sɔgerɔ bin. Fu san dikɛ zom la gerigɛ la ko'om la n la lɔgerɔ la, fu som ti fu dikɛ nu'usi nɔm ba la wan iŋɛ se'em ti ba lagum suŋa. Ba nya san lagum suŋa la, da ba'a nɔm ba gaŋɛ gee dikɛ ba biŋɛ ti ba ti ba isege. Ba san isege la ti fu nya dikɛ kɛ'ɛse fu uka la puan nya dugɛ la bugum. Da basɛ ti ba yuu bugum la puan san dagena bala ba wan sobɛ. Ba mi san sobɛ ba kan ana suŋa. See ti fu bisɛ fu wa iŋɛ se'em ti ba ka ba'a mɔkɛ ba mi kan sobɛ tu iti paanɔ se'em n bala ti mam mina.